<hesitation> Le déshumidifi- humidificateur ndraka zany a: <hesitation> ohatra zany hoe an-dragno hoe karaha regninao hoe mandomando be de <hesitation> ampiasainao le déshumidif- le déshimusificateur a de <hesitation> mangala i hamandoana am'le rivotra zany karaha hoe amaimaignina zany igny hamandoana igny fa maro loatra.